اقدم هواياتي هى القرايه بدأت امارسها من انا وصغيره حيث كنت استعير الكتب من المكتبه المدرسيه او من اهلي اذكر ان اول كتاب چذبني كان قصص الاطفال بعدين انتقلت ل قصص المغامرات و الخيال القرايه منحتني فرصه استكشف چوانب مني چديده و توسيع خيالي و صارت هوايه احبها چدا كل كتاب أقراه يزيد شوقي بالمعرفه و يعلمني اشياء چديده عن الحياه.